Noxa xa kuininu, noxaxa <hesitation> nita sto'o nundio xa ku nwaninu xa ka'a ña yiwite, niku ta'awinu nxa'ani ko nu <hesitation> ñami ñi xiin nwaninute da kañaxi ñta tu ñiyu kañaxi nxa'anu xuxa ñadi, ñatuna, ñadi kutu wa'a nu we'enu.